Ndikka mi wanca mi sewto yolnde mi heɓa mi haino to woɗɗi fuu gam mi ɓeitoro e faamu e ilmu kesum.